देखो सा हुकूम अड़ी बात हवा के अपना एन दास मा मिठाई तो गणी पार्कर रे वया करा पण कुचा मिठाई अड़ी वया करा के। जो मनका ना गणी पसंद हवा जस्यान जलेबी वगाई रसगुला, काजुकतली एना मा जलेबी ज्यादा तर सब ना पसंद वया करा। अलग-अलग जगा माता अलग-अलग मिठाई पसंद करा।